Bu, total no ai tiempu qu'anduvi pallí. Me recuerdu d'avel estau a Nueva York i Miami i la comía pos ná comparanti ala gastronomía española. No ai motivu dengunu que me de ganas de golvel. No recuerdu cosa denguna que te queara engongau comu pa izil: chacho, tenemus de golvel. Por más que piensu no me recuerdu de ná que me queara huélliga, la verdá, i essu qu'echemus varias semanas.